ترکیه د خوراکي خوندونو یوه بډایه مجموعه لري چې پکې تازه سبزیجات، غوښه او مصالې مهم رول لري. دلته کبابونه ډېر مشهور دي، لکه د غوښې کباب، چرګ کباب، او کوفته. د ترکی خوراکونه عموماً ساده خو ډېر خوندور وي، د زیتون تېل، لیمو، او مصالو کارول پکې عام دي. د ترکیې ډوډۍ لکه بوريک، لاهماجون، او پیده هم ډېر خوښيږي. دا پخلی د خوند او رنګ له نظره ډېر متنوع دی او د هر چا خوښه پکې موندلی کيږي.